Lewezefere wawan mwanyukondiyem, lewezefere bo wawata. Lewezefere wawata mwanyukondiyem do, dika kompani hi adiman biwadi dum ongab wawan mwanyukondiyem. Lewezefere wawata mwanyukondiyem bo wata wan buto lwantan nanan.